<noise> <hesitation> kalau binatang itu yang paling busuk tu, banyak sebenar nyo cuman yang paling banyak orang- orang bicaro kek kan yo cuman hewan apo, sikung ha badan dio ni kecik ni, bisa keluarin cairan dekat anus dio, nah itu yang bikin dio ni sangat bauk nian <noise> kalau dio ngeraso diri- diri- diri dio terancam ha itu dio senjato dio, angkat ekor dio terus dio semprotkan cairan dio tu, cair- cairan dio tu lah yang bauk jadi binatang yang mau mangso dio tu dak mau dekat dengan dio garo- garo baauk nyo tu cam tu ado jugo binatang yang namonyo zorila, dio ni mirip kayak musang. cnah kurang lebih dio ni kalau terancam jugo ngeluarin cairan- cairan bauk busuk ke lawan dio atau apo mangso dio kalau dio meraso terancam nah itu lah senjato dio tu.